Ko fiyaangu ngal, sabu e hoore rewɓe ɓe waawi heɓɓude fiyaangu ngal. Kono, jeyɓe waawde njangol fiyaangu kadi sabu ko woni laamɗe ngal. Kadi, ko nguurndam ngal sabu rewɓe waɗi e hoore teddungal ngal e nguurndam